Koo jan tana, kina ku china yu'u yuté yuté kunana chinana mí'i xon ku ku niku kadi taxi gripa té atu'á nana kena vee tó.